Ina ʻaʻole mamake koʻu kelepona e ʻā, o koʻu hana e lawe ana wau i kaʻu kelepono i ka hale kuʻai kelepona. Pono lākou e hoʻopoponopo i ka pilikia o koʻu kelepona, no ka mea o wau ka mea ke ʻuku nei no keia kelepona i kaukani kala.